Ores to sagun te'e ores ti'i nubeda ee naua' sagun te'e mangase ore musoma mangese musti mansihi'an tan ti'i torario ka sedang rohahuren ka ta' tate to isingan mangase magase semu sosokolah tumpang. arakel tumusuman tow ka'wi kata-kata anak sagun te'e mararuren ka'teu ma-masiki tataha huren ore su tepu soma mangase ore to sambingan manase memang mare' one ti na uo ena sio one tokuren ku magase namoderen te tando marakel totatemo ae isingan marakel to men iko ule iko'na isai i tatel mangisin tohahuren tate mangisin guru tate mangisin tomeken one si tual magase one skunoacen magase tando ti narakel le kauyen kite so televisi ore apatu ukuman kite tan mundalain esikite one kauyeng kite to sua ne tuan tando ine tera suan ne tuan ka' tuan neg kite manguli e susung purane na ilanke apato saun te'e pamake toha-toha hure'in kite